Ha <hesitation> i <hesitation> spejo, <hesitation> anixhiá konrenó non'nró, <hesitation> nixhikandó nayé nandeñaxhí na- na yé kankudó nró nayení he ni kakudikinró ho'nré dandu kudikinró di'a nanre ñá espejó.